Pus kauk lanu'u re ndeu mas kanan lutsjau kichjiñ pus lutsjau rapu arroz lu'uei lutsjau <noise> lu'uei kujui kon ngup'ui y lu'uei lutsjau pus mi'ia na'ua napai y mi'ia lumei papas basal mi'ia rapu y jui lanu'u kupu lu'uei lutsjau mi'ia rapu ndae mjiung lu'ui jui y lanu'u rapu jui lutsjau per kujui kiajai jai tijian kanen peuk manatei natsjau pues kuas batsjau nda nda chi ngjai chi nda chi ngujuaung bat'ei batsjau kon napu batei napu ngjai chi ngutsue batei batsjau napu napu batei batsjau rapu kichjiñ y chu pus chu ya mut chu' ya kon nda nda chipia lumei ningiuang napu kua laei latsjau saria arroz se manatsjau per lembe lembu bake la'ua lapai la'ua lapai y papas bi'ia ndae mjiung kua laei ndibiejen mi'ia rapu lanu'u rapu kua laei latsjau mi'ia rapu per punje kupu bakja rapu kauk lanu'u.